जू लाल कलर ची उ हमार जीवन मा जान फूल वेगी गुलाब का फूल वेगि सू लाल कलरो वोंदु जान हमार खून वेगि सू लाल कलरगो वोंदु और भी कई चीज़े छिन जु लाल कलर की वोन्दि अर जु सबसे पहली मेरा दिमाग मा औन्दु उ ची खून।